Kôa andeha hizàha tany lafrantsy zen̈y izaho an̈atin'ny herinandra araiky, ràha hindesiko an̈aty valizinakà akendriky lamba andeha ataoko avy an̈y. Izaho zen̈y efa man̈otany alohaloha karakôry toetr'andra manintsy sa mafan̈a, miankin̈y amin'izay amin'zay lamba indesiko. Avy iô amin'izay apareily fôtô fôtony zen̈y izaho mpizaha-tany bàka. Avy iô GPS àby in̈y ndraiky vôla koà zen̈y.